Nti friigyi anaa asukɔtwea adaka so yɛ adeɛ bi a nnipa atena ase ayɛ a ɔboa yɛ ma yɛtim de bibi a nka yɛde to hɔ a ɔbɛsɛe de hyɛm ma no di nna kakra. Nti asukɔtwea adaka deɛ, ɔyɛ pa ara, ɔboa firi sɛ aduane bi mpo wɔ hɔ ne woyɛ ne sɛ ɔbɛsɛe a, wode hyɛm a ɔnsɛe, ɔbɛtim aadi nna biara a wopɛ sɛ ɔdi. Sɛ wokɔ ayaresabea so a, bɛwɔ nnuro bi wɔ hɔ a bɛde hyɛ friigyi mu a ɔnsɛe nti friigyi deɛ anaa asukɔtwea adaka, ɔboa yɛ. Ɔboa yɛ wɔ yɛ daadaa asetenam. Ɔma asetena yɛ mmrɛ ma yɛ. nnoɔma bi nso wɔ hɔ a, wopɛ sɛ wodi a gye sɛ wode hyɛ asukɔtwea adaka mu ma no yɛ nwunu kakra ansa waatim aadi anaa waatim aanom nkanka sɛ bibi korɔ ɔɔhye a ne wompɛ no hyeehyee a nti ɔboa yɛ. Nnam bebree a bɛtɔn ma yɛ sɛ nyɛ asukɔtwea adaka anaa friigyi a, nka adwadifoɔ bɛbɔ ka, nka yɛ a yɛaka so yɛnnya nnam mpo ne yɛadi firi sɛ nyɛ dabiara ne bi bɛtim akɔ mpoano sɛ ɔrekɔyi nnam aaba nti asukɔtwea adaka deɛ, Nyame anim nokorɛ nie, ɔboa yɛ wɔ yɛ daadaa asetenam.